Inā hiki iaʻu ke lilo i ke kanaka kaulana koho wau i ke kanaka kaha kiʻi no ka mea ʻoi aku koʻu akamai i ke kaha kiʻi ʻana, ka pena ʻana a pēlā nō ka hana keaka ʻana. A no laila koho wau i ke kaha kiʻi.